मैन सुणी की आपकू परमोशन ह्वे गी। या त कमाल की बात च। यू आपन कनमा करी? कृपया करिक मैं थें भी बतावा। ताकी मैं भी परमोशन प्राप्त करीक थें ये ऑफिस मा ऊंचा पद थें हासिल कर सकू।